من البيتزا طبعاً الإيس كريم ما راح يفيدك في جميع الأيام، ممكن يجي في الشتا وما راح تستفيد منه في شي، أو ما راح يشبعك، أما البيتزا، مؤونة تاككل منها وراح تفيدك طوال الوقت، وفي أي وقت تقدر تاكل منها، يعني راح تكمل معك بقيت عمرك كله، بس، أما الآيس كريم ما راح يفيدك.